Ep warwar na ka warwar lik on nah, ep warwar siar, ap khon moh nah warwar on, lar abot, burun tongau, a puar tongau. ep tarai momol anuki tongau, ap a warwar on lar iau sen ep tan siar ap e tete ap e nana dira seloh ru tan tumin sen tongau. Sur- iau a khes tongau, a burun tongau, a lamtin tongau, a arehreh tongau toh baran rhop na areh toli lar iau ep tan siarmomol iau. A gat ep piu tongau, a gat toh inaurai liklik anuki tongau, a gat ep tarai ok. toh inang liklik anuki ap ining toh baran ring. i wok iau sur al warwar mah on, lar iau, ep tan momol na ah kaptur tongau an siar.